सर्जिकल मास्क, जसा की नावांत स्पष्ट आसा सर्जिकल मुन जिलें सर्जरिन वापर जाता तां मास्क जो डॉक्टर ऑपरेशन करतां अपल्य तोंक मुनजे नाख आणि तोंड तेंच्या मदतीन धापट जेनें करुं पेशंटा <hesitation> क असलेला दूर्यस किवां काय वाईत दोष डॉक्टरांक योंग जायना वा डॉक्टराची थुकी किवां काय वाईत दोष पेशंटाचेर पडांग जायना। येचो उपयोग कोरोना कालां सुधा खूप झाल्लो योह आमी बागू शकतोव।